Ät ntzäkpa't äj nku'tku e mespa't aceite, wiiina wiina jä'ä este ja'itäk'ijna a este aceite e äj mama' äj janta' jyuyajpa'ijna mantega, jete'ijna este kyäs kyäsku'tku tzyäjkyajpa, e nämpa äjtzi que ompa'ijna, perooo wina' wina' jä'ä itpa ijna yoya, itpa ijna yoya y 'yajka'yajpa'ijna este yoya täjkojmäpä'ijna itpapä, jetij ntatä'ijna ä este 'yak yak'ka'tzyäkpa, tejenä e pujtu je aceite jet'tya'ntä jet'tya'n jetyap myesnitzäjku äj mama', tiko tikooo yoya täjkojmota'mpä yoya ijtyajpapä'ijna e nta'p nta'p'ijna este puksyajpa, y jiksye'äk este oyu oyu nyi'tzäki oyu nyi'tzäki wa wa pujtu je ti'yäk este je popota'mpä yoya, jut e ä yoya nyäjmayajpapä te granja jetyap jetyap puksni'tzäjku, jetyap jetyam este mya'nyitzäjkyaj este anhke juwä, y jet jetya'pijna este e nyäpujtayajpa ti'yäk je myantega, jete nta'p nta'p oye, tiko je yoya este tzojkyajpa tzokpä'yajpatä nkenpa Jete ti'yäkti ti'yäkji'knhti 'yesyajpa, nta'p äksiji'k, je winapä winata'mpä yoya äksiji'k'ijna 'yesyajpa, kyojtayajpa äksi, kyojtayajpa tä'nä', kyojtayajpa este ee ti'yäk este 'yujku' titya'p e este jet jet'tya'p jet'tya'p'ijna este 'yak 'yak sunyi 'yak'ijtyajpa, nta nta mä nta mäja'ajyajpa'ijna je je je ti'yäk je je täjkojmtya'mpä yoya, este kämanhta'mti'ij tzä'yajpa pe sunyi sunyi'ijna kenyajpa, sunyi'ijna syunyi ompatä'ijna nkä'sayä nkäsye' syis y jetyantä'ijna mesapya ti'yäk je myanteka, e tejenä como pujtu je je ti'yäk este granjapä yoya jetya'p tetyap'ijna mya'yajpa, pe jete 'yesyajpa ti'yäk eya eya nta'p äksiji'k ti'yäk kyojtayajpa est jutzä nyäjmayajpapä alimento, e ijtu ijtu ijtu je este nye nyäyipä' este ee je alimento wa'ku e uneta'mtä'k je uneta'mpäptä'k je yoya jet'tya'p jetyap tzyi'yajpa nämyaj nämyjapa este nyäjmayajpa wa'ku wa'ku 'ye'nhu, tejenä tejenä este ee 'ye'nyaju'ka'p e tzyi'yajpa'nte eyapä este nyäjmayajpapä j alimento, wina wa'ku 'ye'nhyaju, tejenä wa'ku wa'ku este mäja'ajyaju y y umnakapä ti'yäk este nakojmä kyojtayajpa'nte wa'ku tzookpäyaju, wa'ku sunyi mäja'ajyaj Jejtzye jejtzye'ijna tzyäjkyajpa je ti'yäk je je je wa'ku wa'ku <hesitation> mäja mäjata'mpä kejyaj je je yoya, jiko' jiko' nta' oye y ji y je je ti'yäk je myantega jety jet'tyitä jet'tyitä mpäjkapya mumu je je ti'yäk je alimento' pyämititä mpäjkapya, nta'me nta'me este ee nta'me täjkojmäpä 'yakye'nhyajpapä yoyasye, je jetij je je mantega jetij tyotzyäkpatä, aceite a ä ä aceite este omke'tati, ompa <hesitation> ni'tzäkpatä wa'kutyä wa'kutyä ntzäjku äjtyä nku'tku jetypi'k tonce mpatapa mpatapya'ntä je je 'yoma y ntatä ntatä este ntatä tyotzyäkpa äjtyä äjtyä winkäsi, äjtyä ntzek'käsi, e äjtyä mpu'u'käsi ntatä ntatä tyotzyäkpa, je äjtyä äjtyä ntzoko'käsi ntatä ntatä tyotzyäkpa, jete ompatä ompatä mesä, ompatä ompatä este nkäs ku'tkutzyäkä y jetyji'k jetyji'k omke'tati äjtyä nku'tku', y oo sunyitä sunyitä este ku'tpa ee wa'kutä jana jana maya'u y nta ntatä maya'u'äk katä katä ma ma tyotzyäki' äjtyä ntzek'käsi o o eyata'mpä eyata'mpä äjtyä winkäsi.